Mi wiyai mo useni waɗu muñal mi hosa yeyi hankasif ko tichu peepa mi ɓiranamo mi watta ndiyam mi ɓiranamo mi yawma useni mi waɗa muñal mi anda mi waɗa muñal mi fuytata.